اكثر وسيلة استخدمها عشان اعرف الاخبار. هي التواصل الاجتماعي. اي شيء يخطر ببالي او اي شيء ابغى اعرفه او افهمه. او خبر ابغى اتأكد منه. دايما ابحث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لي اكثر شيء استخدمه هو تويتر عشان اعرف الاخبار. وتجريبا كل الناس يعني تستخدم هذه الوسائل.